<hesitation> si ri wak'ri wakx ruk'chib'at est kel kno'j chkij ri kxo'jwil <hesitation> wa kin b'ij ke ke kel kno'j kumu <hesitation> si ri rxo'jwil xib'al ki rb'an la'chre ki ril ki ryo'k rwoy <hesitation> xuq ke ri wakx kirnaa ke ri rxojwil <hesitation> ki ril loq'y xuq ke ri chkop <hesitation> ke'naq'tlik chij ri rxo'jwil, <hesitation> wa kin b'iij ke kel kno'j, kumo jor tin ka'yij ke <hesitation> ke ruk'inpapa, ruk'mamá, este k'o kwaakx y xaq are'ke kil, ri wakx kel rno'j chin chi kilwik njel qíij y este y ya qal chik kaj chinaq chik <hesitation> xtilik si k'o jun wnaq chik <hesitation> nkere rxo'jwil xtjitok ruuk' <hesitation> laj ki rtoq'wakx entonces si kel rno'j ke nkere'rxo'jwil. Kam si rxo'jawil, tjitot ruk' <hesitation> qache qachik qache qche xban chire entoces si ke rno'j i <hesitation> chinaq si xo'qjawil xjitot ruk' mu ju wnaq chik nkare xo'qjawil enke chikop luri chikop no ri este kerno'j ke rkayij chemo chinaq kilwiq njel qi'j chinaq krzuq chinaq este kresjelul chinaq txinwel pchimba'l toq kernoj ri wakx i ri chibat uche qa chi osea mja te nkayij chemo chibat nu ri wakx si este si kel rno'j chij xo'qjawil